hljómsveitin baggalútur er byrjuð að spila og syngja inn jólin með átján jólatónleikum í Háskólabíói árlega bryddar

sveitin upp á nýjungum í umgjörð tónleikanna og í ár er það klassík með nýju

að taka upp nýja tónlist

kunnugleg vonandi svo eru óvænt atriði mjög óvænt þetta líka verður líklega svona tæknilega flóknasta showið sem við höfum gert íburðarmikil sviðsmynd hefur jafnan verið hluti af jólatónleikum Baggalúts

skemmst er að minnast þess þegar þeir fluttu inn

en í ár ræður klassískur endurreisnarstíll ríkjum við erum að láta gamlan draum rætast og láta mála fyrir okkur leiktjöld það er eru eiginlega bara á öllum tónleikum og viljum vera meira í í fortíðinni ég sá sko ég held

málverk af landslagi til að láta drauminn rætast leitaði baggalútur til Þrándar Þórarinssonar myndlistarmanns sem vakið hefur athygli fyrir klassíska myndlist með

ein mynd af svona kókakóla jólasveini að fljúga yfir brennandi Reykjavík og þar eru ß meðal annars jólakötturinn og litla stúlkan með eldspýturnar svo er ég með eina af Jesús og lærisveinunum á móti jólasveinunum í svona

er nokkurs konar

spila og syngja fyrir hann hann hefur

bara voða spenntur að sjá það vonandi harmonerar það einhvern veginn en það verður bara að koma í ljós nú ertu þekktur fyrir að teygja svolítið mörkin alla vega leika þér að því að ögra fólki pínulítið með gerirðu það í þessu tilfelli er þetta ögrandi myndefni

við sama heygarðshornið það sem hann hefur líka er sko

þessi klassíska nálgun og þú þú horfir og

hvað þetta er fallega málað vá hefðbundið og klassískt en svo kemur eitthvað stórkostlega óvænt sem

hönnunarsafni Íslands stendur yfir sýningin það skal vanda sem lengi á að standa

er yfir feril Sveins Kjarvals hann er svona eitt af þessum stærri nöfnum í íslenskri

hann ólst upp hjá móður sinni í Danmörku og lærði húsgagnasmíði áður en hann flutti til Íslands

að aldri árið nítján hundruð þrjátíu og níu hér stofnaði hann fjölskyldu og starfaði sem húsgagnasmiður þar til í stríðslok þegar hann fór aftur til Danmerkur í framhaldsnám og lærði húsgagna og innanhússhönnun Íslendingar með slíka menntun voru á þeim tíma teljandi á fingrum annarrar handar sveinn sneri aftur til Íslands árið nítján hundruð fjörutíu og níu og byrjaði strax að

til rúms fyrsta verkefnið sem hann fær stóra verkefnið þegar hann kemur er að teikna

fyrir Þjóðminjasafnið nítján hundruð fimmtíu og tvö þannig að hann fær stór verkefni sem halda honum sjálfsagt á floti síðan nítján hundruð fimmtíu og fimm stofnar hann verkstæði með Gísla Ásmundssyni og fleiri húsa og þar færi hann tækifæri til þess að þróa sínar eigin teikningar af stólum og borðum og öllu því sem hann var

að þróa þótt húsgögnin séu það sem helst

stendur hannaði Sveinn líka ótal innréttingar sem settu svip á samtímann hann til dæmis kom að annað hundruð heimilum sem hann fór fór og annað hvort teiknaði húsgögn eftir pöntunum eða hannaði allt húsið eða íbúðina hann hannar mjög mikið af innréttingum í miðbæ Reykjavíkur til dæmis ég hugsa bara

allan Laugaveginn og Skólavörðustíginn niðri í

innréttingar með mjög léttum stíl en hann var kannski öflugastur í

að teikna húsgögn það

því að innréttingarnar eru meira og minna horfnar það má segja að það sé bókhlaðan á Bessastöðum er hægt að tala um sérstök einkenni á þeim húsgögnum sem hann hannaði fyrst og fremst

að húsgögnin eiga að vera léttbyggð efniviðurinn á

olíuborin eða eitthvað slíkt en hann hann er maður sé alla þessa fallegu stóla og

muni hugsar maður að

fjöldaframleiða þá eru forsendur

þegar verið framleiddur í þónokkurn tíma af dönsku fyrirtæki þið sjáið líka hérna létt borð sem eru í tísku enn í dag og allar þessir léttu stólar sem ekki er erfitt að framleiða sem einhvern veginn er hægt að aðlaga að fjöldaframleiðslu þá er það alveg möguleiki eru Íslendingar nógu meðvitaðir um Svein Kjarval ég er ekki viss um það eldri kynslóðin þekkir hann og þeir sem eru svo heppnir að eiga

einkaheimili þessir gripir hljóta að vera til víða

hér erum við bara að sýna mest úr safneign Hönnunarsafnsins

um leið að falast eftir eftir

fólk gefi sig fram sem á kannski áhugaverða gripi sem við höfum ekki séð